هو، د پیرو یو مشهور دود انتې رامي دی، چې د لمر خدای د درناوي لپاره ترسره کېږي. دا یو لرغونی اینکا دود دی او هر کال د جون په څلېرويشتمه لمانځل کېږي. په دې ورځ، خلک دودیز لباسونه اغوندي، رسمې نندارې کوي، موسیقي غږوي، او د لمر خدای انتې ته نمانځنې وړاندې کوي. دا جشن په ځانګړې توګه په کوزکو ښار کې ترسره کېږي، کوم چې د اینکا امپراتورۍ پخوانی مرکز و.